Eta de oru be, zino orua bade oru, an o ten be oge oru a bade oru emene mise ye tere me mene ke boye an ye bo mi tu kpo, zinai gba de emene emene oru kare wei sude emene ka ke wan ye kpo ke kare yo izon wei kpo ake kare yo yo mene ke bo mene me mise bulou omene ke tare de mi ane o me be kro e o be pe kro mene ye mise wo dau otu ama, kro bo pe mi ya ma i kro pesi de ba, kro bo, kro pesi de ba omene izon owu de de were timi ne omene bo kon kpo o bo kon zi daya amene tode otuwu timi ne, o tuwu sin bo emene bonu bo bra kon oru de de. Aba de oru ge go miyo do wiye. Mise bra mien si bo amene te da, pike abade oru ke ten ne ye an pike oru ke ten ne abade oru ke ten ne pike oruke ten ne, anga maru ba, ye tera tu me zine yo kpo zin ne yo ai emene

Oh wan yo kare yo muo kare yo wan keme mu ke gban were bọ yo oge ye me anẹ ne tarse ye ebi o, zene a bade oru ama bo ye kpe kpe kpe but oge ye me bi yo koro emi yan ma keme tara keme mese kpe kpe a ke timi me ane ke boke bo mo ye timi be se oni fini dia pake em eh wi ye mien amene oh mien aro fe eran but aerein kpo fe timi dein okubo me are kpo ware anga kpo la re emi yan ba zine bra mien ma fa so mo ke emi yo mese yo ke mo tare den emiyo ane ba be gba mo bele de egberi fo ọ